Ay ñax yi bant yu sew yi de dañ ko dee rocci, di naaw ak moom di ko dem defer tàggi. Lool de moom xam naa ko si, te gis naa ko tamit. Picc, waaw.; ay ñax yu sew yi ak bant yu sew yi de ko damm de ko def ay tàggi.